Amtua mara ifnai nam soak esan e limoto kamani amra ufai lusna abuna sukni yakif nei yaka usolo he usolo huan ote abala abala fole huan botlo huan ote rakiflen nek yakif neina i kutu i kutuan i bulasefu solo tuwasala i buna lau ra esan ne waha maun i buna sef i kaltu wesan ni sa umanan manai i ni menu i buna ra to amra i saisaka na lala maun yakif nai nai i kase amut'te sef am ya leu lau yo ote fita maun ya soak ra yalra ofa maun ya sono ya alafono kufaya ya hala fole lau ya kuatafa leo ya sa sa sa ote fit fita maun boton no a subaraisa na mau naka a bala folen lehwan yawaletiki waletiki ese amlay layak ifek naina i bakalai ra Yaka inok u welitik ni amba yaka ya wa le tiki lau atafa enen ya sosoak yak yesese fite meno yaka boto nonek e ka e bote nonek yakif nene yaka he i bakalai ra ibuna tu ese nemeno esen ahwa esen kuman aneme ibuna bala resan na maun iwala he ibuna ibuna sefi dei i kanalalai kase am kase am ai humai sef isuf i yakif nai i sube ya am lau ya sasayak fitemeno ya sasa nya ya altamba ya yal luman ya soak luman ya soak fo le yakif nenei yaka anheak anhek asubara ese neme hese fol pa ta ye ai yakahe amemlai amni bo ene loam amtaku taku ha nam'o nam'o tei meon asuba hela to ya lo supla to naftiki naftiki bala ya kifnai nai i sobun ira kela kes ainam samp kes amlai le mraufayam i bakalai ra bakalai ra yaka a we engki sitaaya yehuan he teada yang enheleyaka ememan emehe holo